Karta bëhet nga tul druri. Arvurt priten dhe druri grimcohet në copa të vogla, të cilat pastaj përzihen me ujë derisa të krijohet një masë. Kjo masë përhapet në një sipërfaqe të sheshtë dhe ngjeshet për të hequr ujin më shumë, pastaj lihet të thahet derisa të bëhet fletë karta.